Gnolo a Mexique agny e, lafa mifoha maraindray hanomboky ny andro tontolo androndreo a mivavaky heky mivavaky amin'ny raza. Lafa vita koa zay i tontono andro igny a misotrosotro reo ny antony isotrosotrondreo satria nahavita tontolo andro igny soamatsara reo